<hesitation> esie kama omundu uli omundu normal tsiwo etsitabia tsindala <hesitation> vandu <hesitation> omenyanga ninovo ama <hesitation> tsitabia tsololanga tsikhuyanzisianga tsitabia tsyovolanga oriyono ne tabia indeyi khandi khuvere nende etsitabia ama khuvole khurive emima chakhali mileyi chinyela khunyanzisia ta. Nikhwanza nende ori mwa khumenyire shavala shefu shino sayi mima mulala chivelewo chikhali mileyi taa. Nikhulenjele kama ori muvandu vaa,, aa kama ori vesye embetsakho ninavo onyole omundu uu uvele nende omwoyo kwa choyo onyole omundu sayanzanga vashe tawe onyole omundu wayera mumakhuva kovufumu makhuva kovulasi, onyole omundu salikho nende omwoyo khokhuvolakhola tsa ari asandi tawe, yani aumokho omwoyo kwa shukurani hata amukhore kalena tawe onyole omundu ekasi yiyo unatsa etabiya akhema fulani omwima fulani kwokhupomola avashe ama onyole omundu wafimba vutsa. Etabiya yeneyo siyivetsa indeyi tawe mani kenya avandu vakhumenyire ninavo mmanye muri etabiya tsino kenya mushuli avandu vakhulamenyanga khulekhana ninetsyo nolenjele etabiya kama ori kwa mfano esye khuvole khurinyasaye witsukulile etsinjila avana vanje vasoma. Vana vanje vakho muuniversity, avana vanje vakho khukasi newe nolengele kw mfano ewe soli nende <hesitation> avana vavo sivanyerirwa ori mwa avanje vatsya ta <hesitation> olavukulanga alenya okhulomba omwoyo kuno wara mmwoyo omwoyo omusiro <hesitation> wavukulaa <hesitation> wafimba makhuva kano yani va <hesitation> kakwi ori siwayanza tawe wukho no omwoyo amasiro nonyola hata nekhushesia solanjipa ata, onyole khuvushile tsa subuyi ufimble walwala omwoyo onyole olatsia vaka alatsanga khuvafumu mani funo nifuli ofundu few shivala nebahati ya avana va vasho etabiya khuli yenenk siivetsanga etabiya indayi tawe etabiya onyole kama etabiya ya onyuvolavola avandu ovuranga ano asoma kano onyole kano olasamanga amakhuva okhubomola avasho ofwitina niyekhala nende uno olamonya wuno usitire ulayirira yilia mushivala shefu shino esie khumakhuva kama kenako sikali amakhuvu amakeyi tawe. Kenye niwekhale avandu amanye ori <hesitation> wuno nowashanje kenye omanye ori <hesitation> etabiya etabiya fulani ino siili yindeyi tawe. Nolengele etabiya kwa mfano etabiya ya kenya omundu uli omukamilifu ama omukololofu aveeninayo kenye omanye ori <hesitation> shivala shino kwanza shikhunyela khufwanana ta kenya omanye owe shanje onyela khwikurira mutsinjira tsino afanikiwe no omanye ori esie etsinjila fulani tsino sikali vare nekururwa mutsino ta netseritsa shino kekurira nasie efanikiwe ne kenye witamue ne wee wemanye omanye ori tsinjira shina tsye nasie enyala khurumishira siesi endese okhufanikiwa kenye amonye ori ebahati ye wa avana vewanja novakhafanikiwa khusoma ta jirani wanje vasoma vana vanje vano kenye wanyela khutsilakho muinjira shina vosi vavekho avundu apana okhufimbili avana va vasho tawe siivetsanga omwoyo omulayi ta kenye omanye ori nnikhale avandu vano umuhimu shina vukiwo niwalaulilisiananga kenye omanye ori tsinjira shina tsikhularumishira khutase okhwambane na vandu vano kenye omanye ori aa avu uuueee khunjilana na vandu khuvele nende okhukhonyana enyela khwitsa elemewe ekhovorire tsivili enyore emergency ama ovuleale vunykrire khonya kenye amonye ori <hesitation> washange uno. Ewe utambile enyala okhukhusavilakho hata neyili ekasi avundu okhole wesi wikhonyele akini ewe uveleo owasho arariranga etsishida umanyire mwonyele okhumukhonya lakini solenyanga khumukhonya tawe, yeneyo siyili etabiya indayi ta likhuva likhola omundu umenyire avandu kenye omanye ori <hesitation> owashanje wuno <hesitation> mapungufu kali ninako kano senyela okhurumishira etsinjila shina nakikishendi yesi, uvelekho avundu kwa mfano ewe wamanya ori owasho wovele nende eshida wukho ne shida fulani mani yilamunyesianga <hesitation> ee mani wunovukhonyi vwonyela khumukhonya mutsinjira fulani owekho hata nikali amawaidha lakini olalakhanga owasho vaka alatsanga mustajiyw okhwirusiakho ovulamu, mani uveleo kenako namakoso kenye owasho nalimshida ave mustari kwo khuranga khumukhonya, omukhonye oyanze omukhonye, omuguidekho, omwekho amarifa ori khola shino, omucounsolakho wenao muvetsanga mulamenyanga vulai, alafu likhuva lindi ni khichekaa khuyanzanga khumenya na vandu echarector yeneyo eyindayi sana kenye nomanye ori ee. Esie navira khukano na owashanje yalinyireyo uverekho muinjira shina kenye niwikhale owasho niyalinya sana omanye oli shina shichiranga owasho uno yalinya sana onyala khuvaa unende likhuva newelomba uu bisi siwenya nakanana ne vandu khulakaya na vandu taa sasa onyalanga limenya kama elienelo washo alatsanga khururiraa mutsisha tsinyishi sana mani aveleo sijila wayasuma ori uvele sawa kenyaa novukha subuyi omanye ori <hesitation> washangae uno mulembe kwanza kuveo ni neye muvee no mulembe mwikhale vulayi vutengemano vyenyu vee vulayi, sasa mulakhonyana mufunda funyishi sana onyelanga bakaa aa mumbashe avundu wa mumenyire mukhirire ofundu fuli fukali mururuo ne mirasi cha akhurisyo nya avatsyo mulombile ofwama mulakhunge nanga, ama mwatsisie akhasacco neshindu kama shenetsyo shivetsanga eshikali sana, onyolanga varii mulatsanga akali hivyo <hesitation> esie khuvuanye eyanzanga echarector mundu ulinende ekaracter tsili tsaa khulanganga khurii isikatarecta tsyenetyo lakini tsicharacta tsino khipomola <hesitation> evukabarasi nolenjele nwakhumenyanga sitsili tsili tsinyela khweniksreja omundu ori avee ninetso taa. Khumanya khuve khuri khulatsanga khulengo shina, khuvee nende review indala ne khuve naenda omwongoso kulakhwongosanga okhula khushindu fulani mani khuve nende omwongoso kuno khumanye khuri omwongoso kuno ni kwa sawa ama ni kwatoto shichira nolengele onyela khuvaa no mwongoso lakini mwongoso kuno kulakhukhonya ofanikiwe lakini kulaumizanga avasho muinjira fulani mani tsikhali tsindenyi ta, kenye omanye ori omwangoso kuno nekhola eshindu fulani ndiyo nafanikiwa lakini owashanje alayatsa kenya nokhola eshindu wekotside, khandi. Orekho owasho yesi okotside ori <hesitation> washanje uno naye alava ariena kavekario.